अगाडि हम स्कूल मे पढे जाइत रहली न त हमे पैसा लेके जाइत रहली सनेस खाए ला त उ दिनक वो हम पैसा लेके गेल की पढे त सब जना न‌ हमर संगघतीया सब न सोना कलर केन चकलेट सब खाइत रहलै सनेस त हम कहैत रहली तोनीके काहेला कथी सोनाके बिस्कुट खाइ तारे चाहे सोना के चकलेट सब खाइ तारे। त कथी कहैता हमनी के खाम न हमनी के मन हम खाम मिलैत है का त कथी कहैत है नैखो त हम कथी कहली रूक हम जाइतारियौ सनेस किने खैबे त कथी कहैत हौ ह । त हम गेलीन दोकानमे त हम कहली ले इलगुन सोना के काहेला चकलेट धैलेहै त हम कहली अंकल इ बाला दा दिना त कथी कहैत हौ हलेन बैया लेनले त हम कहली देनत। ओकरा बाद हम लेलीन त कहली बा इ सोना लाखा चकलेट अखुनता चलल है सब जना न‌ खाली न औसनके किनतीयौ की आ औसनके खैतीयौ। त हमनी के न हम रहली किनले त हम लेजाके रहली हम अपन बेनचवा उपरी धैले न त सर कथी कहैता तु काहेला सोना लेके आल बारे स्कूल मे त हम कहली त सब जना कथी कहैता ना कहीहे की चकलेट हौ ना कहीहे त कथी कहैता त कथी कहैत है सर एकरा लगन टाल सोना होगेलबा न त ओहिसेन सोना लेके आल बा स्कूल मे की त कथी कहैत हौ। ना लेके अइहै चोरा लेतौ सब जना तु सोना लेके अइबे त हम कहली हह बिहान से ना लेके आम त कथी कहैत हौ ह धले बेगमे न त भुतला उतला जतौ न त तोहर ममी बरी पिटतौ त हमनी के न बाद मे हसते हसते मर गेल रहली जब सर चल गेल त। त बाद मे फेन सर आके कथी कहैत हौ काहेला हसैतारे त कथी कहै तारी हमनी के। सर उ सोना थोरी बा उ न सोना के चकलेट रहल सोना बाला।